इटाली हासारलो छडसो वाटार मानक भुयमध्य दरयाच्या हवामांचेर चलता। उष्ण गिमाळो आनी बारोत सौम्य गिमाळो आनी छडसो पावस शरद ऋतूंत आनी वसंत ऋतूंत पडता, काय प्रदेशांत हवामानाची पद्धत वेगवेगळी आहे। शेजारच्या देशांकून बी इटाली ह्यो एक खूप व्होडलो देश आहे।